Violon ndraiky edy karazagna gitara madinidiniky atao an'aveho, de misy kajazo araiky apetaka fanjoy le taditadin'i gitara i akeo de igny asikosiko amin'azy akeo de tagnagnan'anao amizay ahetsihetsikinao de arakaraka igny mamoaka lay feo.